Malu amoinipi mulamantau manimi am lua maluosan tati uniki kalo malu osanam <noise> sukani nimulaman tau manimini morinai kalaniamialiluikalaniam kalu unikiam nirihu ninibo mulaman ni niali aihuwale, aimahuwe, papalam nimalan nilunan nikantonga nimorinoi kalania lelekibaruni nialin so niatea naisiam. Jadi kehidupan unikiam kalu hatalehusasa niruwataumauaen amanini haleleluame'e aema hopsiamson <hesitation> kalu malu osanam ninipi mulamanam maka ninipi mulaha <hesitation> niali buah buah koa niali binatan ya yamoiniale buah buaam uniki uniki ankoine hataliusasanialohutau aemau aensaleh manimilae name'e huwanamson jadi yang paling ni rakusam uniki.